عشان تكون يعني مرتب منظم اكثر حاول انك تشارك في كل الاعمال المنزلية يعني يعني وسويلك جدول تكتب فيه شنو الي سويته اليوم وهاي الجدول يشجعك انك كل يوم يعني تحاول تسوي اكثر وبعد تقدر يعني تعطي روحك مكافآت يعني في الأيام الي ما تسوف فيها وتاجل الأشياء وبهاي الطريقة يعني تتشجع